Oua comme oua se dovesse vegnî un black out saiva un dramma perché fa un cado terribile e ghe veu l'äia condiçionâ, e se s'asmòrta quella semmo finii. Do resto, çerchiæ de piggiâ a machina e anâ in campagna che lì semmo organizzæ megio int'un caxo do genere.